वेतन पर बात क्रदा समय सब सी पेला अपना कोसल और अनुभव ते स्पष्ट करा। बाज़ार की डरों पर खोज क्र ताकी सही सी अनुमान लगि सकु। सकारात्मक और आत्मविश्वशी बनिक ते रा और अपनी उपलब्धियोन पर जोर दया। बातचीत का डोरान लाछिला रा पर अपनी अवस्याक्ताओ ते स्पष्ट रूप सी रक्खा।